Fajaru na dagilom ge dofu, duga maku mote laha ge mansia sorai ino ge sema ngai rora, ona na umur gena sema yagi ma lofo se rora, yagi range se matoha, sema nyagi malofo, sema nyagi malofo se rora, coma sema nyagi malofo se tumdi.